Biby tain̈a ny mihetsiketsiky amin’ny alin̈y karà ataony ierỳ hibo edy e. Aviô irô renara àby io ze irô zen̈y mihetsika amin’ny aliny fôtiny zen̈y maniana biby madiniky àby io zen̈y irô. Abòakaio tain̈a ny karà ataony hibô tain̈a ny fa natao hiain̈y amin’ny alin̈y zen̈y feky hibô.